A i sun varie tipologie dë bai, ën genere a ie ël liscio, pöi a ie ël bal dë cupia, pöi a ie d'bai da da discoteca pör i pi giuvu e pöi a ie dë balli anche për i pi vei, pöi a ie vari tipi dë danse ad ezempi le danse urientai o